Aty aminay moa zany misy karazany roa ny trondro: misy ny trondron-dranomasina ary misy koa ny trondron-dranomamy, ohatra amin'ny trondron-dranomamy zao ny tilapia, ny karpa, ny fibata ireny; ny trondron-dranomasina kosa toy ny soisoy, ny trozona, ny lambondriaka.